<hesitation> Tafavery tamin'ôlo kafe i, tsy mentsy mifôno malôha miala tsiny aminazy magnano azafady fa tegna tsy kinieko e very izy igny, avy ake izy koà voatasy lamban'azy tsy mentsy tahiny izy <hesitation> angalany tasy ny lamban'azy igny fô izy ndreky arakaraka izy fô izy koà ôhatra tsy magnino izy mety tsy voatery handeha hanasa lamban'azy.